هل ستملك الآلات مشاعر كالإنسان في يوم من الأيام؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ ما أعتقد أن الآلات رح تملك مشاعر زي الإنسان، لأن المشاعر تتطلب وعي وتجارب حياتية معقدة الآلات ممكن تحاكي ردود الفعل وتتعلم من البيانات، لكن ما رح يكون عندها إحساس حقيقي بالفرح أو الحزن المشاعر جزء من الإنسان، مرتبطة بالعقل والقلب، وهذه الأشياء ما تقدر الآلات أن تحاكيها بشكل كامل